Edziban a mepɛ ne yɛ paa yɛ anaa mepɛ papaapa yɛ borɛdze ampesi nna ntrɔba abom. Kwan a wɔfa do yɛ nye dɛ, edze nsu kakra besi gya do <hesitation> Edze nsu no bogu adze a epɛ dɛ enoaa wo borɛdze me wɔ m' no ewie na borɛdze dodow a epɛ no atsew egu adze m' na ede nsu ahohoor ho na ewie a edze sekan ehuan borɛdze no ho. Ehuan a ɛpɛ a ebotum etwitwa m', mmpɛ dɛ ebotwitwa m' botum egyaa ne atsentsen dɛmara na ede egu nsu no mu. Ede ne nyinara gu nsu no mu no wie a na ede nkyen aka ho, akata do ma eehur. Egya n'ano yɛ den a bɛyɛ sema enum mpo ɔwɔ dɛ ɛtɔe osiandɛ ɔnnyɛ edziban bi a ɔkyɛr ben. Epɛ a ndzɛma a ɛdze bɛyɛ abom no ma wɔnoa ne nyinaa ibotum de egu do. Mmpɛ dɛ ɛde gu do a ɔno ntrɔba no ebɔhohor ntrɔba ho apaepae m' ahwɛ dɛ ɔnnsɛe a. Iwie a ede wo ntoose, ne muoko, na gyeene kakra a afora na edze esi gya do. <hesitation> Ɔben a na eyi egu pose m' na etwuw, apotɔw ntsi eyam aaaama ɔfe dɛ mbrɛ ɛpɛ a nna sɛ koobi na ɛde bɛka ho a ede koobi no so es- dɛm aber no so na ede esi gya do. Enam a ɛde bɛfora no ayɛ ne yie, aa- ahwɛ dɛ wo nkyen so atse mu a. Sɛ atse abom no mu a na afei edze ngo kakra esi gya do na etwitwa gyeene de egu m' <hesitation> Etwitwa gyeene ne gu mu wie a sɛ "salmon" ka wo nam no ho a ɔno ma ebɛyɛ ne dɛ ɛbɔhohoor ho na ɛdze afora nn- ngo no a osi gya no do ama no ho akyen kakra ntsi akwahona no ho akye wɔ ngo no mu n' nna afei eyi koobi no na ehwie no ho nsu kakra afora w'abom no ma atse m' na ede koobi no so ato do. Ewie na atɔe wo ngo no na ede egu abom na etwutwui no do edze afora, merekasa yi nna bor- borɛdze na etɔe no ede nsu nwin egu ho ntsi ibowie w'abom no bɛyɛ sema enum na ehuei nsu nwin na ɔwɔ borɛdze no ho efi ho, iwie aa edziban no aben.